Mahakasiky gn'aspiratera moa zany e, izy izy io zany aloha da masiny misisefagny vovoky, da voalohany eky zany satria io raha io mandeha courant ka raha sy zay zany ampidiry eky aloha e priziny ampidiry <hesitation> e fisiny ampidiry ame prizy da magnaraky zay velominao e boton-any da vatany e velomy ny boton-ny da mandeha an'igny zay da mikekitry e vovoky agnatine tragno agnaby izy aby, arak- gn- gn- gnasisifanao anazy ambanine fanaky agny zà sa gn'azahoane vovoky.